On ñajan ta ini no arroz no noi, ini no arroz jan nonoi tó yó ta kidaninria, arroz koa a arroz kuchí, ñajan ni tó iin ni no ho o on. arroz kinoi tó ho o on. yó kiada nri to ña arroz koa arroz kuchii ñajanni juan hu u un.